Por yu'u ñaña koxu dayuñati komo dayii nangua, kuti konraka denná inka, inka toti taxhi ku ti iná taxhi kuti xhexuniá ta iin yuté dayuñati.